بي ما إنّو النّباتات ما إلا مُستقبِلات للألم أو أعصاب أو دماغ فا هيّ ما بتِشْعُر بالألم متل ما منفهمو نِحْن إنّو نقلع جزرة او نقص السياج مَنّو شكل من أشكال تعذيب النّباتات وفينا نعُض تفّاحة بي دون ما نـقلق، ومع هيك بي بيّن إنّو كتير من النّباتات فيا تُدْرِك مُحفّزات الجسديّة والأضرار وتوصيلا بطُرُق أكتر تعقيداً من ما كان يعتأدو من قبل. بعض النّباتات عِنْدا قُدُرات حسيّة واضحة <noise> متِل صائدة الذّباب فينوس والفخ المُذهِل لي مُمكن إنّو تت- تتغلف في حوالي النّصف الثّانية، وبالمثل في نبات الحسّاس بي دمّر أوراقه بي سرعة استجابة للّمس <noise> وهوّ تكيُّف بيشتغل على تبعيد الحيوانات العاشِبة المُحْتملة في حين إنّو هيدي النّباتات بتبيّن بي وضوح قُدرة حسيّة واضحة. بس أظهرت الأبحاث الحديثة إنّو نباتات تانية قادرة على إدراك المحفّزات الميكانيكيّة والأستجابة إلا.